طبعاً أختار إني أكون قادرة أتكلم مع نفسي في المستقبل، أول شي ودي أعرف هل هي حققت الأشياء اللي تبيها؟ هل ارتاح بالها؟ يعني صارت سعيدة، خصوصاً كمان إنه المستقبل صراحة أهم من الماضي، ترى الرجوع للماضي ما يجيب إلا الحزن والكدر والتعب، أما التفكير في المستقبل يخلي الواحد عنده طموح عنده أمل في الله، عنده استعداد إنه هو يكون سعيد فعلاً، ما يكون كئيب ويحب الحزن.